والله حسب المود أوقات أقول إيه والله بروح ليش ما اروح؟ ما دام في فرصة إني أروح أروح ليش أضيع الفرصة؟ وقت تاني أقول ليش لي في الفضاء؟ ما رحت <hesitation> كل البلاد في الأرض عشان أروح الفضاء، فما أدري أحس إني مترددة.